T'sey wyo, je'e ëch kabyë jue yë adyunëp este t'sey myak okëp manytë abuxëp, manytë buj jet'sëp dunt's myoj wi'isëp mëdë wo'o mëdë este ni'iy neyb naj t'sokyë pa'a jaduyë jadunt's myaj këb y nëkx este kanyë.